ଵ୍ଯାକ୍ଯୂମ କ୍ଲିନର ରୋ ଉଦେଶ କରନା। ଵ୍ଯାକ୍ଯୂମ କ୍ଲିନର ଗୋଟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜନ୍ତରପାଟୀ ହୋତେ। ଯହାଁ ଘରା, ଫର୍ମୀଚଲ, ତୁମ୍ହାଁ ଫ୍ଲୋର ଉପର ଲାଗିତ ହୈ। ଦୂଲୀ କନିକା ଉଡିକୋ ହୋତା ହୀ ବାରେ। ସହାଯା କୋ ହୋଈ ଥାଏ। ଯହ ଵ୍ଯାକ୍ଯୂମ କ୍ଲିନର ରୋ ଉପକାରୀତା ଵିଶେର ପଚ୍ଚରା ଜାଏଚୀ। <hesitation> ହମେଂ ଵ୍ଯାକ୍ଯୂମ କ୍ଲିନର କୋ ଘରେ ଵିଭାର କରେ ଥାଓ। ସାଧରାଂତ ଲୋକେ <hesitation> ଯହାଁ କୋ ଦୂଲୀ ମଲୀ ଜମିଲେ ଵିଭାର କରନେ ଦେ।